Jaji ero anre-kanrede engka maneng akkegunanna nasabaq ku bangsana manrekiq talliweq laddeq weddikkiq mancaji lasa contohna iyanaritu <noise> ku bangsanakiq manrekiq talliweq laddeq weddikkiq mafed- mafeddiq bebbuwataq atau weddikkiq talluwa jaji ku bangsana manrekiq ajjana tallebbi-lebbi laddeq nasabaq weddikki mancaji lasa